pil qano'jb'aal nachikyan li awajiib' qas nem rib'antajiik pil qak'aslemaal ra'aj Tujaal li awjiib' che qas nem rib'antajiik kinwilan xaqara' kitzujmaj li qate't qamam rimal k'o ripatan el tukor, chek'eren li tukor e li tukor taqmuul rimal li qate't qamam kakya'a rib'ixiik chewa' li kik'ulmataj chipaam li jaay k'olb'aal xaqara' pil kamoon chire' b'awa' qaqeta'maj li b'antajiik li tukor, li tukor qas koq'ek chaq'ab' kirya' rib'ixiik kamek, yab'iil xaqara' ch'ooj xapa' chewa' li chetaq kik'ulmatajek chi chuwaq che kab'ij chipaam jun kamoon xaqara' chipaam jun k'olb'al rimal qas rajawxiik kikb'aj li qate't qamam kikqaton ni xat qaban k'ax chikyan qaqkamasaj taj xa' qatyoxij chikyan li yakneem kikya'a kaan chaqan pi li jaay k'olb'al xaqara' chipaam jun kamoon wani' nee' tukor kirya' rib'ixiik jun ne' kiyab'nek xaqara' k'o jun kamikaal laj nee' ke'l b'iik wa jun re'j tukor kich'awek y el riqol qas kirq'uyujij chire kirya' wii' rib'ixiik che qas k'o chipaam chu wach jun jaay k'olb'al xaqara' chipaam jun kamoon rajawxiik b'la' qanejeel kirya' retaal rimal jun tukor qas nem rib'antajiik chipaam jun kamonb'al chipaam pil kino'jb'aal li qate't qamam rimal ela' k'ey kirya rib'ixiik, richalajsab'al, rib'antajiik li tuk'or.